Kua tëtä peru, oyovake sërëta rämiño, oyovake reji, kuape oïme jeta oeya teko kavi yandeve yadeɨpɨ reta, yae yave cultura Inka reta, añavë rupi, jokoropi kua Tëtä jëräküa yeye, kuarupi kua tëtä oipota rupi jëräküa jare oikuava